इत्राइन मोटा न उच्छा है। तोड़ाक नाना न तौनकादरो। कांटा तीका न लांबारो। <hesitation> गधान कांटा लांबा न चोड़ारो। हिन हिन <hesitation> अथे न गधा चेते रहेंगे न तोड़िकते जावज निकले। जुंड मरोगे न गधा एकलात न बाहरी काम <hesitation> करने काम दे। तोड़ाक न तौनकादरो। उच्छा न तेज रोगे।